انه اكون شخص ما انام ودا الشي ما يأثر عليا حيكون شيء رائع، لانه حيكون عندي كل ساعات اليوم اقدر استغلها بيومي، اسوي اي شيء احبه، <hesitation> اسوي اشياء انا ابغى انجز واحققها بحياتي، فانه ما انام احس دا الشي حيفيدني، حيعطيني وقت مرة كبير اسوي فيه اللي انا ابغاه.